طبعًا أعتقد إني سأكون جيد في وظيفة التدريب أو التعليم ليش أعتقد هذا؟ أولًا الشغف بالمشاركة انا بحب إني أشارك معرفتي مع الآخرين ،قدرتي على التواصل بشكل جيد، بعدين أنا صبور جدا ،وقدرتي على التفهم ،والأهم قدرتي على الإبداع ترى إني مرررة مرة مبدع.